اذا حكون حشرة لمدة يوم اعتقد اني حختار الفراشة، لان الفراشة مخلوق رائع صراحة انه جميل في الطبيعة، لانه الوانها زاهية وجذابة وكل نوع منها له تصميم كذا لحاله فريد، وكمان تحركها يكون خفيف ورشيق وتقدر تطير كذا بمرونة ما بين الزهور، وكمان دورة حياتها يعني شيء مدهش لانه تمر بتغييرات من يرقة لفراشة، وكمان هي مهمة في البيئة وتمثل دائما الجمال والتغيير.